Forə piyadɨ piyate a na niyə botigə nadɨ motɨrə korbir kotə ɓongə piyate mydə vodə a botɨ mwasa a ma ɗomdome golənangnə sa dɨ nungyi aka sɨ langstiungn sɨnə myadɨ kodə mbanni a mwasa ma ɗomdome mya du a kodə mbungui shiungu gəkɨlə mya ha mungyə na nungyə nagidəma ka ɗyangya te dɨ ɓa dyangya ka fora mya mwasa a ma ɗomɗome kan golənangnə nadɨ hadɨ ningyi ka foreungn kirkir ka sahe adɨ wato forəngu ma forəng forə ɗomɗomə gələangnə she ne hanang mya dɨ dyangya hykananiə mya dɨm piyatə a mbalɨ aa mboyiun mya kana dɨm piyatə a boyiungu. Dyangyaleda ɓwaara kat adɨ munə ha ite adɨ piyatɨ nə mya ɗima piyatiung gəkɨla hɨma mana dyaam ka fora mya mwasaa <hesitation> ma ɗomɗo me kan ɓatigə <hesitation> yesu a fora ungu gələnungnə hyadiningui ka foraungu kɨrkɨr forə dyanga le foro mɨni nyerə də a hubotɨ gəkɨ lə forə pepeyə forə a hyeba <hesitation> we kasə kan mya dɨ wakasə gəkɨlə a hyekana zə ha ka kpeyəsa ya bɨlən hantugtə gəkɨlə nda leyatɨ ha nungy ka fora nə wato hye gədə avengu nə sə kat ha ɓa nunguə nagi dəma aka mwa diyale anə satatɨ aa mbali foranə yangnə mya murasə hə mogəta gələaungnə hubashi adɨ mbo haungu ha ningyi ka aungu kɨr kɨr usəkə.